मने, फुएल् धके हेतु एनेर्ग्य् तो पोवेर् चोन्वेर्त् करे, कोरे, प्लुस् ब्रकेस्। भ्रकेस् त अब्से, जुन्तो मने, जुन्तो घारि होन्, घारि होन् स्लोव् दोव्न् करिबो कर्ने, मने हेल्प् कोर है। अरो सुस्पेन्सिओन्, सुस्पेन्सिओन्, अरो स्तीरिन्ग् तु। मने, स्तीरिन्ग्, अरो सुस्पेन्सिओन्, मने, रोअद्, रोअद् ओउत् प्रए, दिरेच्तिओन् छन्गे करिबो, अरो, जन्, स्तबिलित्य् तु जुने मैन्तैन् करे अरो। त अबिसोद्, अरो, मैन्, त अबिसोद्, अरो, चोम्पोनेन्त्, ऐर्बग्स्, ऐर्बग्स्, अरो, सेअत्बेल्त्स्। त अबिसोद्, अरो, एन्, कि गय, बत्तेर्य् अन्द् एलेच्त्रिचल् स्य्स्तेम्स्, जुन कि, बत्तेर्य् तु, जोदि दौन् धके देते हले, घारि कोन् न थले। जिकोनु घारि थौक्। प्लुस्, अरो, अबुनर्, दूर्स् अन्द् विन्दोव्स्। हेब् लन्ग्, जुन्तो, मने, अमक्, अमि, घारिर्, भितोरत् ब, बहिरत्, भितोरत् ब, बहिरत् जबो कर्ने। मने, अमक्।